Na wen na nax lo o xkwa sedtin chan ka platillo ma lei xnaꞌ diikaꞌ <noise> do to experiencia ma apnana net fuera mali na <noise> xuallula xna xnaꞌ diikaꞌ to platillo ma wa darla isi marrones par- par tilano noldo lo xkwa xid no gon per platillo ma alas na set na lei nax xnaꞌ diikaꞌ <noise> fajitas fajistas te berma fajitas te berma lar loi pues tip tu loi chian alta tomnax lan llichi muakna wen xnaꞌ diikaꞌ wencho lasna diikaꞌ ror wencho lasna diikaꞌ diikaꞌ na platillo na chi sencillo wa na otor xme menxna xnaꞌ diikaꞌ quesillo mane xnaꞌ diikaꞌ. Nexka len tomatex sazón matex loi bcheles la lei la las ga sennax tu platillo moala lasednax dane las la sedna kika rraka bel enchilado tuxu naka mieti na llichirile xulanxka kierto fiesta mako kirsh animale xulan laxgulan ber mapen wada nadika no bi biomana nale katira da wen tet na te tina na comida ortono no gon bin na na nid te komala per xunla xkwale wen nax setin chantox wen rroko platillo muale pues wakers enseñanza